أفضل طريقة -لخ- لختام يومي، هى إنى آخد شوية وقت للراحة قبل النوم، مثلًا نقعد مع العائلة، أو أقرأ كتاب، نحب كمان شوية تأمل، أو استرخاء، وبالطبع قبل ما أنام أكون حريصة على تنظيم الأشياء لليوم التالي، هالطريقة تساعدني على النوم براحة.